א מעסטער, א טעיפ מעזשער, ווערט גענוצט צו אפמעסטן ווי לאנג אדער ברייט א זאך איז, צו קענען אריינפיטן געוויסע מעבל אין פלעצער אדער צו מעסטן א טישטוך פאר א טיש.